Aŋa djiki yigandé na sénbé nkini séré, wo soninkara ken iti yarakhaté gnani, gnakhamé gnani a na npéré nthirondi, mé senbé nké nké kéni sereba ga yarakhatana siri, yo wathia woga kou yigandou béni yigana sassa a do gani gnigandou nta bana, gani <hesitation> ina yigandé nthiorono i ga tini gnithié gniété ndo soi a do gnékhé ou ado, ou ado tiyé, ken biré maro nto makha wona dji ké ya sorono, séré guébé na ké gna moula, ma gana ken poutou sou magana gna denba téré, bon kou iya séren khotondini, kha wouro a guébé kenké, maro gna yigandé fouto, fouto wogni fouto gnigana siri, foutoŋa a ya kéfini soninko gnigandéŋa, a sirén khé yani a siré gnani ti a nokhoŋa, awa yonki kinaŋa fouto, yo keŋa angada kenkita mokho sou a gna ado déré ya agna ado molé ya, agna ado tiyé ya a do gnékhé ya, wo comme wo kou gadiaganko fo guébé a ri gnékhé gani wogni gnékhé gna tou siri. wo gna do gnékhé gna yigana siri wo na yigana ta fouto, fouto kendé keŋa senbé kina séréŋa siri wala.